woodi likitaajo feere ni haa leddi sin leedi jei be wiyata dum china, likitaajo do innde maako be don nodda mo dokto Teruhiiko wakayaama, wato ko likitaajo do wadi himbe don wiya dum fewre himbe feere wiya wawata fe'ago himbe ni don wolwa haala feere-feere haadow man.